Au na auravinirini dagarari famili nugari ai tu maiga, auna akiragi bukarini korana augegu famili gena namo dainai auna auravinirini gabunai begene vetore aurani dainai, um famili nuganai auna akiragi bukaiani tu natugu geri, a kara batoni veiga geri maguri maiga auna akiragi bukaiani. Um gene tanu namo, geri attitude, geri maguri mo geri veiga, guruga guruga, geri tanu mogeri begene namo korana goirai namo begene dogaria gana, au natugu tu mogesina akira bukarini. A akirarini, iniga tu bogono veia namo bene gora, iniga tu asi bogono veia korana asi gena namo. Gono sikuri iaunega be namo bene gora. Auna vanagi vanagi au natugu geri gema famili tanu tagoriai auna natugu mogesina akira bukarini. A gobogebogeni tari geri maguri gugitarini gia na maigeri asi gikiragi bukarini asi gevaga ribarini dainai gia mogesina getanuni. O mai taimiai awa genogoiani tu gomi gemi ai Auna mai namo gurugari aveini. Namo gurugari tu famili gena namo, ma auna awalosiani tu a lubu lagalagariai geri namo. Bema namo asi begora kavani bema goina lubu gauvei iagiri gauveiri asi boveirini, dagi asi bogabini. A barau vitugunagina asi boveirini auna namo negora gana auna mogeri auna akiragi barego baregorini as au gia sinari. Korana tu auna amaguri iagirito, aveirini agareva iagirini neganai, au natugu na maki mo namo mogeri auna aveirini mogeri gia na begene vei dainai bena au tu vanagi vanagi gia akira bukarini, ininai bogono maguri, iono nai tu asigi, ininai bogono tanu, iononai tu asigi. Vanagi vanagi auna moga tu akiragi bukaiani gegu tanu nugariai mo ai iagomani maiga vanagi vanagi akiragi goi kiragi goi ani. Gono tanu namo gana neganai, ini nai tu gono gareva, o iomonai tu asigi. E karomi garori asi bogono segagiri, begema gori vigitamini neganai, gomi gemi ai namo ta asi begorani. E vanagi vanagi au natu moga akiragi bukaiani. A natugu akira kira goirini. Ininai gono lakatoga, iomonai tu asigi A gono tanu namo, gono gani namo, gemi goira laganiri begene namo, vanagi vanagi mogesina akirarini. Vanagi vanagi auna maiga tu akiragi bukaiani, be akiragi vanagi vanagi ani, gia geri namo, gia geri goira laganiri ai maguri begene dogaria gana, e a continiua akira buka kira bukarini vanagi vanagi. O asi esagagini tarimana tu, gia na maigeri guruga asi egabilagerini tarimana tu, gia genai namo asi beragasini garina. O gomina maigeri guruga auna akiragi bukarini dagarari bogo segagirini neganai, gomi gemi goira tanutanuri natumi, garagomi, e tubumi gesi tu benamoni. Vanagi vanagi mogesina nai auna akira bukarini gurugana vanagi vanagi tu moga. Lubu lekenai gene gareva gareva, ema famili gena tanutago nugariai a begene iaunega, gene gaukara, be namo gene dogaria gana. Auna mai dagara vasivasi vanagi vanagi auna akiragi bukarini, a as gia sinari kekei, vanagi vanagi auna mogeri garo vanagi vanagi akiragi bukarini, asi a stopuni ema baregona tu guriguri. Vanagi vanagi akiragi barego baregoani auna auraviniani gabuna baregona ta maki moga. Mai guriguri asi bogono vei ketoa atoni, vanagi vanagi dagara baregona tu moga. Moga auna akiragi barego barego ani gema famili nuganai kekei. Mogesina kekei, agurugani akirani guriguri na vau dagara mabarari betore gitakaurini. Famili gena lagalaga nuganai, famili gena ura ainai bita dogarini, aigesina senagi, maigeri dagara tu noginogi ai bita torerini tu tauravinirini dagarari bege iagomani. Vanagi vanagi mogesina agurugani, augegu tugamagi gegu aveiritogoi dagarari akiragi bukarini vanagai vanagi kekei mogesina mu u maiga, akira bukani vanagi vanagi, moga mogo.